मछलिये हैं हम ज़्यादा ते ज़्यादा पाँच ते छह दिना तक रख संकत हैं फ्रीज में। बाये खावते पहल ओन नै, अगर बाते ज़्यादा रखेंगे तो बु जो ऐ खराब है जाएगी।